Au gegu maguri garona eragasininai gegu maguri garona kekei moga kekei bagana verere iagia bagana gani fatafata ia au maki gegu tanu garori mabarari nuganai kekei mai tugamagi kekei tu gegu ai efoforini kamasi baravei be mai gesi gegu maguri garona bere gabia nai tu au gegu tugamagi tu maguri garonai kekei atugamagiani dagarana tu mai asi kika geguruga gurugani asi gerakani mata bubu muru bubu gimari gegeva mai kwakuri gegeva kika mai geri bara gorikaviri kika be au gegu betdei ta garo ta kekei maiga kekei gara verereiagia gari bara daridari gari bara gabugabu bara guburi au gesi kika monai ara buka mu gegu garo kekei garavaga vinubaia taugeguna gimari gabigabiri kika bana vei gimari kika gimari fasorori baravei be sinari o tamari genaririni tarimari kika mogeri kika mai vanuga nuganai mai kevekeve buibui kika maigeri kika gitagauri geregora be tauveiri na kika mai kika nariri kika bere gora be mai toma bita gitaiani nuganai vanuga nuganai tarima namori ianega tarimari mageri magari tarimari mogeri tatore guineguinerini o mai kevekeve buibui kika mai geri mai vabu lealea karekare kika mai geri kika mai kika tu asi taiavirini gita gera vanuga nuganai mai toma tagitarini be mai gesina vanuga nugarai kika vegogo baregori geve gabini komiuniti nuganai rubu nuganai O dogoro nuganai family nuganai mai tagitani mogesina dagara baregori gegorani tu mai kevekeve kika tu muriai ta torerini mai mero kekei kika talai kwarega kwaregarini be gita tum o tarima baregori kika mogeri mogo namo tarima mogeri mogeri kika tagabi rogorini mogeri kika roriri ta torerini mogeri tagitgaurini be geri gari mo tavinilaivinilaini mai kevekeve kik buibui kika ma vitugari kika au gegu maguri garori garo gutuma kika atanu kavani maiga kekei atugamagini be na au mai tu atauto au tu garo ta wan kina namona ta bara goitagoa be tea korina ta bara veia bena mai gegu numai bena mai gegu numai tea korina mai kevekeve buibui kika mogeri mabarari bara gori kaviri be monai kika gara gani fatafata vada mo tugamagi kekei aveiani korana gegu rubu nuganai tave gorikauni au garo gutuma kika mainana kekei egabiguni gegu bogeboge nuganai nai ma mai vevaga kokore kekei e iagomani gita gerai o ba mutu geri numai kika asi genaririni asi gegubu ginikaurini asi ginaginavagi mai gesina vanugai kika geiagomani nai kika gia mogeri motu barau vetogana barau marevana gian gevaga foforiani barau tavenana eveirito tarimari moga rorinai maigesina kika gema rakarosini mai tu bukana maki ikiragiani nai mo buka baibul kika bikira ilailanai maigeri kika maki maigeri be fa kika maguriagiri gauveiagiri lakaiagiri garevaiagiri tug oi bona au bitana garevaiagirini rogo ini tamaguritagoni nuganai Mai geri kika roriri bita toreni korana mai geri kika tavinirinito vinigenogoi ta asigi gia kevekeve buibui kika be asi bege vinigoini kika maguri lakava kika bene be mai geri tu vinigenogoi tu gita tamara veregauka gia taugenana kika vauro mai geri kika gorai gita ta ta goi bona au gita gera taimi ai kika maigeri kika tamarana kekei bia vinigenogoirani nai mai toma ta tanuni nuganai gera vanuga nuganai gita rubu nuganai tavegorikauni be bai mai geri maguri dabarari kika bita nari ginikaurini nai tu barauna gita gera namo gatambokana be kewani gita ta ta gera maguri garori mabarari nuganai nai bukana ikirarian goi bona au gita ekirato u gita tarimarima vaga maguriri gana keve iogo asi geri asi gari tarimari kika mogeri kika bita naririni bita gita gaurini be gabigabi taimiri ai gita tu murikai kika risev bench ai bita tanuni gera maguri garori mabarari nuganai maigesina veiga baregori gegorani gauvei tarimari taiminai geragasini gita bita ruga debadebani bita vegorikauni maguri tu maigesi maguri tu inigesina tarimarimana bita vaga ribarini torega torega dagara toreginikauri mogeri torerosi fiurosi kika mogeri bita vagaribarini be maigesi goirai kika gia maki geri garo taimi na be ragasini neganai maigesina kevekeve buibui kika mai geri kika asi faiavinirini tarimari kika maigeri nari ginikauri mai geri kika bita nari ginikaurini nai tu bukana ikiragi ilailanai be mai geri kika bogo nari ginikaurini nai tum o tu au goi nariguni. Au kei goviniguni au kei gogubuguni be rogo ini toma ta maguri tagoninai barauna goi bona au gita gera vere vere kika gera iaunega etorekau torekauni gera maguri iagari barauna kika rogo egabitagorini korana gia ribana gena tarimarima gobiri nugari tatorerini gita ta ta gera maguri garori mabarana nai mai toma gita tug era tugamagi gera veiga maguri kika bitana tore ginikau korana mai kevekeve buibui kika mai geri kika maguri lakava maigeri kika goburi nagari kika tana toreri be mai gesi garo gabirai rubu vegogori o vanuga komiuniti vegogori nuganai tu au gegu pesenol gegu tugamagi tu nugaguai etanuni gurugana vekwaragina maigeri kika tu tavarevareni nai sinage rekenai kika maigeri kika tu tana toregerevagi gia geregari kika gia gari mogo mago geregani namo tarimara gita geregara